E karazany gne fanaky koa zany: gne farafara, gne seza, e seza salon, gne gn'étagère io, gne table basse izy aby zany, gne ino koa sa hoa e fipetrahane télé io, ino gn'agnaran'io, tsy lalako agny, adinoko agny.